Ɓeydu router ɗuum, Heɓa ɗum he naange. Sadi ɗum, njama e soya ngam ɓeydude e ko nde router ɗuum. Kadi, ɗum njama e kaɗɗo ɗiɗi kaɗo, haɓɓi internet nga.